Kanada judayam ko’p millatlar birlashgan davlat hisoblanib. Bu yerda asosan Fransiya, Kanada madaniyati olg’a suriladi. Bu yerda yilning to’rt faslini ham kuzatish mumkin. Judayam ko’p ariq-ko’llar va milliy bog’lar bilan ajralib turadi.